Kuugal ɗemɗe e kuugal kompiwta, emi mari anndal baawɗe e ilmu dow ɗii kujeeji ɗiɗi. Demmboo, emi nana belɗum huwuki kuuɗe ɗen, emi huwa ɗe emi nana belɗum huwu goɗe.